Menurut ngoji, <hesitation> kebiasaan e kebahagiaan bisa wo capai nanga kehidupan dunia aka mane yang penting ma kunci manege harus wo dadi manusia yang bermanfaat de bisa o kia bisa o saling membantu atau o bisa ua o kia wa nako bahwa nanga tujuan mane e nako agamaka terutama agama islam mane i temo bahwa ngone mane nanga asal jou ino, trus jou o kia ina cipta mane na utus mane sebagai o kia sebagai manusia atau nyawa yang harus wa jaga amanah, salah satu amanah manege atau tugas manege wa wa jaga nanga alam, kemudian nanga diri, keluarga, nanga peran masyarakat oka, ya tentu harus manege wa jaga supaya ua mateke kasara de nanga tetangga, de nanga keluarga, masyarakat, supaya kebahagian manege bisa wo capai. De menurut ngoji bahwa kebahagian manege wa nonu ua tapi wa ciptakan. Karena kebahagian manege e sejatinya demenaka nanga dalam diri oka.